<noise> <hesitation> ivi orre nka lo lujua, juliu, juliu á lo ndalaja'nui santu patron nka lo livi ijña, ndeñu'u nka ñuu nka á, te <hesitation> jnu ye iyo lo iyo nka ye martuma naá, te livi kivi veinti tres na iyo calenda, te livi veinti cuatro naá ne'eka iyo mise, te veinti cinco mise ye madrina naá, te <hesitation> veinti cinco ne'eka ye iyo tuli, ye iyo comida ve'e martumaso naá te <hesitation> ndondo taka na ka kuu ñayivi nka ino, te ndakui bienvenido nka ve'e martumaso naá, te iyo mise santu naá ne'eka veinti cinco naá, te livi nda lexa nka ta madrina naá jnu na nka kuu ye ni ofrecei, nda lexai nkai, te <hesitation> veinti seis nka naá livi lujua ni nka entrega nkai bandera ɨka ka nka martuma naá, te <hesitation> iyo banda iyo te livi lujua te ni ya'a nka viko santu naá.